Ku tuú vidayo ja kuchakuyó chi conte nu ni ka'án ma dios te nakɨin'ɨa yo te ni jaá kɨvɨ ja kuyo te ni kiɨn kue'é yo te ni tu ni ntuva'ayo ja ni ja'anyo nu nanani doctor te tu ni ntuva'ayo te ni ji'ɨyo chi ni jaá ma tiempu ja kin'yo tu ni ka'an dios ja nasaá tiempú kuchákuyo, nasaá nte nu cosa ku ja sa'ayo chi kaán dios ja conte ni jaáa kɨvɨ nakiin'ɨayo.